أول شي تتأكدي إن عندك يعني كل الجطع أو الأدوات المطلوبة مثل مفكات، مسامير، بعدين إقرأي يعني التعليمات خطوة بخطوة، وإبدأي إنك تجمعين الأجزاء الرئيسية مثل الأرفف، الأرجل، وركبي المسامير بعد في أماكنها المضبوطة، وإستخدمي بعد مستوى عشان تتأكدين إن كل شي مستقيم، وبعد ما تكملين تأكدي إنه ثابت وآمن، وبس كذا بتكونين خلصتي تركيب الأثاث.